مشروبي المفظل هو الشاي العماني، أعده تلجيمة وأضيف له الشاي الأسود وبعدها أضيف الهيل والسكر حسب الرغبة، أتركه يغلي شوي و بعدين أصبه في الفنجان، أحب أشربه مع التمر لأنه ينطيني طعم لذيذ ويخلي جلسات المع الأهل مع الأصدجاء حلوة كتير.